Ipuere yaiko erei tanta yavai esa <hesitation> kua ivipe yaikorambueve opaete mbae tekotekoreta oñevae jaema yande <hesitation> ñanekirei yaikua jaema yaikuayave ñai jaema yayemboambeko yaikua vaera jaeramo se amae ipuere ndipo yaiko tei erei ngara ndipo ima yaiko <noise>